E merr ni fëltere, i qet pak vaj ose puter edhe e nxenë. Ne ni enë tjetër i merr dy ose tri vo edhe fillon me i rreh. I qet pak kryp edhe biber. Kur te nxehet fëlterja, ja qet votë aty edhe kur fillon me u trashë e merr ni lugë ose thikë edhe e palon n'gjysë omletin. Munësh me ja shtu djath ose suxhuk ose edhe perime që ki qef.